Tamin'ny fiaignana taloha alohaka fangalana angofo dia misy mampiasa fihety, igny dia s- sy dia hitako loatra angamba misy risque hamparatra amin'iny fa am'fiovan'andro amin'ny teknôlôzia zao dia misy ndraika koa ny an'zareo hoe coupe ongle dia mitandrina sara amin'igny fa sisy raha mamparatra tagnana zany na zaza aza.